mme udia onode nnyin Isọñ Idem ke Itu eke mi siak nnyin Idide mbin esid Ikọd, Inamde mkpo k’ikod Ikamade odudu Inam mkpo edi usuñ, Idia usuñ eti eti ke eti efere, ada eti unam ọbọk, esin eti Iyak, esin mme mkpo, mme mkpo emi afande, ntuen kpukpru, ewen edi ukọn Itun ukọm Idọñ nte mmakatafiñ utasi Idọñ ntoñ, Item ebihe Idọñ utasi, mme mkpo oro ndo do edide owu Item enyene ndim ndim ono nnyin odudu k’isọñ Itu ndida nnam utim, ldihe, nnyin ldiaha udia mbakara, mme udia onode nnyin odudu ndida nnam utim Isọñ Itu edi udia mme udi oro nsa siak do, bia ntra, ebihe ntra edi mkpo onode nnyin odudu ke eti efere se nkemede ndifiñ mbaña udia k’Isọñ Itu edi oro.